Samy hafa atokotry an'izy io e, e biôlozika zay da izy e namboarine zagnahary da izy e misiry ame tany gnao honianao, avy gn'ainao tsara, fa e chimique igny maro e raha miova amignao selasela avao igny da mamparary anao, gn'ane sasany mihisagny e volo, gn'ane sasany miebe nge troky, da io sy mainsy ki a, e sara zany da e biologique avao gn'hoanigne, zay.